मैं कई प्रकार के पक्षियों (पोथली )का नाम बता सकदु। कुछ प्रमुख पक्षियों का नौ ये प्रकार सी छ: काग (Crow) बगुल (Heron) तोता (Parrot) चिड़िया (Sparrow) मुर्गा (Rooster) पेंगुइन (Penguin) हंस (Swan) कबूतर (Pigeon) कौआ (Raven) गिलहरि (Squirrel) आदि। येन कई प्रकार की पोथली हों दी छ।